Rɨ mɔɔrʊkpɛŋkpǝ wɔɔ, yáa yée wo fiiye vǝ́nɨ lo wo a la lɛ wɔɔ ǝ fɨ a ka caŋ vaŋ caŋ a la lɛ wɔɔ óo mɨ wo Ayɨ áa laa kpɨ vǝ́nɨ a la laa kpɨ a la lɛvǝ́ wɨ le peyi wɔɔ óo mɨ ko a mɨ pɔrʊ bɔɔrǝ. A la pɔrʊ bɔɔrǝ a la lɛ wɔɔ rɛ lɨŋ fienɨ lɨŋ pɔŋpɩ kpɨ rɛ nɨŋ yee tɨrɛ yɨŋ fieni cuŋkuluu., ŋkpɨŋkpɨ wɨ ya wɨ lée yeeni kɨto wɨ lǝǝmɨ okopiyǝ kɨto wɔɔ ŋkpɨ wǝ́ ŋmɨ ŋ́ náa taa Vǝ́ ŋ yee yupǝ sa mɨ gɨtɨwaarǝ mɨ yumwɛɛrɩpǝ sa mɨŋkɨsa anyɩŋ wɨ ponu kɨtowɔɔ, ŋ wɨ wǝ́ ŋ́ náa taa Rɨ amɔɔrɩyǝ sa lo oŋuŋkǝ wɔɔ, asɛ wɨpwereninɛŋkpǝ sa pɨ lǝ́ǝ pǝmɨ wɔɔ ŋ́ nee ci cuŋkuluwǝ lǝwǝ pɨ lǝ́ǝ fɨ pɨ ŋ yee kpɨ kɨto oturu wɔɔ ŋmɨŋmɨ mɨ wɨkpǝǝnɛŋkpǝ sa wɔɔ ŋkpɨ wɨ ponu mɨ mɨ wǝ.